wor swedenin kunnen wor kun wor bekenuu. Wor kun wor umaarufu guddion bekenu. Wor kunnen innin dib ede inama isan umoja kaba. Amminen ishin sagale ishin nyaatinnen sagale ak <hesitation> woni kan nyyati dub ete. Horri gorate. Ishin amminen maan yennan <hesitation> gaalinnen hiorettii. galla, harrefa kulli hioretti, maan ennan harrenen sagale orruatin worrit gurretii. wor kunnen dini isan lilla ukiristo faan da. dubattan won ishin midassit guddion tana.